في يوم من الأيام كان هناك شجرة، وهذه الشجرة كانت تجدر تحكي، بس إيش تحكي بس مع الناس اللي يسمعونها عن جرب، يعني كذا بس يحطون وجههم عليها ويسمعونها، المهم إن كان في واحد راح لهناك، و و و وكان يبغى يعني إيش يستريح شوية، فهو جلس وسمع الشجرة تحكي، هو كان خايف وصار يجري ويركض كذا، وكان خايف مرة.